طبعا، هناك فرق. الثقة عادة ما تكون موجهة نحو قدراتك الشخصية أو الآخرين بناء على تج-تجارب سابقة، لكن الإيمان يكون أكثر عمق وتجذر، ويمكن أن يكون في شيء غير ملموس أو أعلى مثل المعتقدات الروحية <noise> لكن، أعتقد أن الثقة تأتي بالإيمان بالله. كلما زاد إيمانك بالله، كل ما زاد ثقتك بالله، وزاد إيمانك بالله.